﻿Canada jae mopeti teta tuisague vi europeo, <hesitation> Canada mbaeti yaikua kavi kireiko jaereta historialmente yogueruva jare kireiko oyekua, jare pea tiempope oikua oiko vaera, Canada jae mopeti teta ikavigue jare jukurei jae reta oyangareko jetare, mbaeti rambueve ndipo gunoi vaenunga arasi ñoraro iru teta ndive, jkua jekopegua mbaeti yaikua kirei jerakua kua tetaguasu ikavigue jare tuisague.